A dipend da che pianta t'piante. A ie d'piante ch'al an da manca d'avei pi dë lüce, alura ëntà büteie vizin a le porte e le finestre, a ie cule ënvece ch'al an da manca dë menu lüce, ëntà teneie ën le zone pi ën umbra, a ie cule ch'al an da manca dë pi d'acua o menu acqua, pöi 'na coza ëmpurtanta ogni tant ëntà feie la doccia për gaveie via tüta la puer ch'al e puzase ën sima